ba sɛ'ɛra ba sɛ'ɛ oyi ro oma dɛmu ba'a bianɛ ba bɛrɛ ɲi ma tete ba'a tu'a cɛra don oma a sɛ'e ma di toro zia lo ɲuso'obwe nɛ a han lowe fira mu bena a bwera ba biaso oyi ro oma dɛmu sɛ'ɛ yi mi ho wa aro mina a mi se zozoro lo yibɛ nia mi ɲuso'obwe wɛ na a bura lo a sora lo yan toro mi lo mi vɛ yoro wo ji don to han so'omui nɛ mira ho han cunu mi po mu be wian lo se abe han we bwero bia lo jua so